Binessunii akin sagale issa ol kayet, sagale issa laf kote, laff it kotay, laf kote ta bol lafati ama ta mukka kote sagale it guure, sagale guddio it guure immeke, mal bona duumi kabla bon hingei mal boken roobeet guure duumi mal bona mal ishin geteet, achisuyu kasa hin yau achum kasit woin issa sagale issa yoote achi sun kasjirti achum kasit nyaat sagale issa.